Kusavo kule handu handu wokolia <hesitation> wo- wowa mkwete wui- wuiyeku kwa kuro shanua fumilia mndwala kula kwa soozule nakulazimisha ruunda kazi na vikwete kwete uwi kundi vulaire kwasabu kwamfumilia nguishi nimeshtu yowa koria kwa tayari kwaendele pata ma uelekeo